Ita bahasa na ita nanaan na sona kakau manasasenak rendang no sate ita festival sona biasa ita tao Tahun Raya Saka ita tanu seni no budaya.